Sabunni tun ishi maanin midhaseni sabuni yaani won birri midhasenun khabdhi in gradius tofauti tofauti. dhub sabuni tunen ishin sabuni akhii bisanni dhikethet jirah thaa khodha dhiketthet jirah sabunii woyaan borcheten jirah Omonen hinjirti yaani thaa sabuni lalafthu dhub won akhanathun dhudhu ishia maanif yenann woo khulkhullesith ishin maaenen thurii berre jirtt dhursaa irakhafthi wonsun yaani wonn thuria suun hakkishethe iraabafthii dhub sunnif akhan tumetheni